Iro tara titot la bunama ana ba ubibuong, ba rale, ubibuong baralagan bumaning parak. Are parakmeng ubi la maiabu na gimanam. Ba umaning parak gare ro, ba bumaning upau, kamin, pepup la buliam. Mirie ganam, mirie ganam paparakgip lamime buliam na ubi. Meba bumanim, meba bum gagal buong. Laba rale bumaning ubi ninimiap buong la buliam, mirie pagaragip leba tele maset beteng ninimiap buong. Eba man bung paparakmaiong inamaniap la pasokmeng neipma, ure paparak la rale mumuru. Airo tara, taim laman naio inamaniap ure paparap maiong inamaniap mala pasok meng neipman. Ba ga lait melaming neipma, ba laipakmeng ba ga lait mevar; muana iramani? Paparak maiong inamanip, mila pasokmeng neipma, lamanbu ga, ialo kirinim na neip buo. Eba buavang louna, paparak na louna la bavo, buava louna o, eba bung ba maset tevurus buong. Ba <hesitation> bumaning ninimiap ula mumuru leba rale buavang louna o paparak talagen maset iea ure paparak. Talagen maset kiea are paparak na mmare ma iang ila pasook ang. Biava gen iouna ga parak buong na loung; "ure paparak la ime gan kufen maset", ba parak buong na louna. Pa timo la man kukming na pagap kop maiam mala pasok meng neipma, talagen temaieng ure paparak buava gan louna. Ninimiap bung ula murie, ninimiap bung ula mmumuru la ba parak buong na louna. Bung paparak ula muru, are gan abulap la buaram na virom ga mubu magosor buong, tale magosor buong <hesitation> buarang mare la balabi mare ratang maning inamaneip mela pasok meng man maguk abulap. Buburum abulap na git meba kukufmeng maset, meba bum. Maguk buong na pagap maian mila pasokmeng neipma, bet man maialang maro bun kirinim, gaba rale maset betmeng neip buo. Lop buam, lop mim ba rale maset betmeng neipma, muana ira mani? Paparak maiong inamaniap mila pasokmeng neipma. Laman mialo maun lop, gaman maio, ga tale maset ninimiap ming, ga maiong lop. Iri ro tara, airo tara, la man bu paparak maiong mila pasokmeng neipma, ga man betmeng popot ma tafa iap, ira buo. Muana ira mani, obulai ra paparak buong onim lakuan, obulau ra kokosar or paparak na louna, gaman bunamara laman ogasar buong paparak na pagap maiam inamaniap la pasokmeng neipma. Tale temaieng, parak buong kan na louna ga buava louna, ma lep ga adasip, buabu paparak na adas, ga buava louna, eba temaieng ure paparak ga poieng ira buo. Leba rale ogasar buong uro paparak na iouna, ba tele maset beteng ninimiap buong, eba man bunang, bunang laman betmeng popot ma tafaiat ira buo. Laman bula, la bula na luva na luvan o gugum, ga bula man buaram kup maiam mila pasokmeng neipma, urea inara man bumenam mirie kup. Muana iramani o bulai na paparak buong, onim lukuan ga bula ra iro paarak maiong mila pasokmeng neipma. Ure paparak la ialo kirinim bun, ure paparak la rale temaiieng, ure paparak la ialo giginanim na neip buo. Are pava na iro taim la muvor naurup ma pamanim ara tafaiap, na gibap pa la man betmeng, betmeng gitgit, muana ira mani paparak maiong inamaniap la pasokmeng neipma. La bunama gaman bu, ure ra, man betmeng ara miro gitgit riap irama gibap bu ga neip buo. La ba abulaing, mabulaing miro pagaragiop maiam namaneip mila pasokmeng neipma, eba temaieng ninimiap buong. Eba bumaning gagas ula mumuru ba maset bunang un gagas, muani ura mani, muana iro paparak buong kan, onim lakuan, laman bu ga bamaing gagas ba. Paparakip maiam mila pasokmeng neipma la maialot kirinim, mialot kiribas bun, ga rale temaieng. Man bumaiop tafaiap, popot, ma tafaiap la man mumaio, "ira mani?". Iro paparak aiong inamanip la paskmeng neipma la man buaro. Buaring kimanam, ga paparak buong o gagas na kimanam, la buvabu morowa una, leba ubi buong ga bumaning paparak. Leba palala buong ga rale magasor buong miro ubiap, ta lagan bumaning pagap me ninimiap buong na luvan. La valo morowa gimanam ga buvabu na uro gimanam eba gagas buong, le ubibuong bulin paparak me paparak buongm me paparak buong na luvan, ga lop buam, ga aiap buam, ga aga inamanip mirie la rale memaning ure paparak, eba bualang paparak maun. Muana ira mani, ubibuong ga bumaning urio paparak. Laba tale ubibong, mani laba bualang un ita buang papa, o ita buang naga, o ita buong tatau ita buang. Kulot lamo, kulamut la muio, bumaning page are paparak ga bualo. Leba rale, ubibuong eta, eta buang papa buang. Irie aga migana o tatak kulot la tafaong me parak, leba tele bumaning mirie paparagip, talagan bualo paparak maun. Leba bumaning babualang paparak maun. Io meba gagas buong ga ubi buong. Mimi kubap ai iro, talagan maionama agarit ubiming, miling pagea me inamaiap na luvan, miling pagea me lop mim, miling pagea me kekep, meba, eag kulanung sune ga mimaning kekep, meba eag kulanung sune ga mimaning kekep pumeng are ira ma lop mi na luvan ga ba usau iang paparak, pa paieng iro minimiap meng na luvan. Leba man agat ming agarit a man fafale ming agarit, ure bara agimaming uduma ang i ta ming papa, ba ra agimemmin kamin iang uta magabun la ilio bulalam ieng. Upau bip iam, sugurup am la iliam nau ubi, ebara magimamin g kiram ara irap mi ira ma, mi num ara ga mila miaram. La rale mim la gasming ira ma. Maiam long la meliam. Nular magamanung ga iram ara irap nuo maime, muana la rale gan maning, tale gan, ubi nung. Nular kiram irap nuo ira sagur iang papanung, o kiram irap nuo ira uduma iang papa nung, kiram irap nuo avulanung ara erie pagea, na ubi ang, ubi ang i ta papa nung, o aga nung na ubi. La nulara magimanung ga kirora agat maime, agat nung la nosagaieng namo nalara, ure nua mani? Paranung ara me maun lop nuam na luvan ga lainung. Buat ogosar nung ira irie tavuk, eba man agosarnang tavuk, ga rale ba maset memaning lop nuam ninimiap ula muru. Kirinim it ure man nurano mena luvan. Nunuo gat magana, migana la maginung, tale ba man agat nang garit, gaman agosornung kulot, ga rale man ubi nung. Maginung maning magabun, nojung magabun maset na luvan i la muri. Ogasar nung ubi ula muru, nabung ubi ga ogasar nung maset meba ila kualanung ubi ang una, ga ilim pagam, me paparak. Ilin uduma ilin saguru, ilin kamin ba ilin udum, <hesitation> mitmat tara pagap la mime buliam me paparak buong. Ba ilin bulalam non miro pagap. Leba mimanim nau ubi la miliam, eba mimanim ninimiap ula muru. Ba temiba ba tevurus ming me paparak ula muru la miabu na gimanam, paparak nung ga kualanung, galop num, leba parakmeng maset. Ga memaning gagas, eba parakming ga memaning ninimiap ula muru. Parakmeng maset ga memaning ninimiap leba maset maiong ura. Leba man nonang gaman guranang agarit ouni paparak maiong inamanip mila pasokmeng neipma. Urio paparak leba, ialang kirinim un lop, ba rale maset betmeng neip ma lop, muana iro paparak maion inamaniap mila pasokmeng la man maio. Ga rale maset betmeng, tle maset maranim, tale maset te-temba na ninimiap maiong. Tafa laman muio ira ma muyana iro uro paparak lamar maio ga rale gan, temaieng te. Ninimiap ula muru, la bumaning, migana maning luvuan ira mirie, maning ubi, maning pagap leba na ling gare, bualama, uduma, nuralap, nalim miro pageap me kekep, lop nuam tubiat. Leba rale maning mirio pageap la nuabuam na gimanam ga man agat nung agarit, man fafate eag it agat nung maset. Eba namaning, memaning lop nuam tubiat. Agat nung maset, agat osar nang maning agat ula muru, ga magosarnang mirie ubiap meba tevurus meng lop nuam tubiat, ga. Tiea la na mo amaning aia, ba memama, aia wang iro la ulia i ro pagea ga muvor paruio kekep ira, aoa wang iro la ulia bualama, aiawang iro la ulio nirobu ga mura pario kekep iro, me pagea la navang aime meba parang, tele be milang agarit. Milin pageap ba mim, inamaniap ga magaulap airo taim. Iro tara la namo but agat nung agarit. Ubi nang, ubi nang me banarang mani pagea. Barale ubi nang, ba vulameng lop nuam, ba vulaiang kualanungi ubi bong me murinim na luguan ga lop buam ba maset parakmeng, ga maset betmeng neipma, ga maset grou meng, insait na using nualap la ma ionama una ga tevurus meng un gagas ula muru la maionama una. Ba tevurus meng me gagas la mamaning ga ninimaiap ula mumuru, muana ir mani, muana iro, nuo irang kulot ga nagang kulot la ubi nung tare nunama agarit. Ubi nung me lop nuam, ubi mang me lop meaim meba maset parakmeng memaning ninimiap ula muru. Eba man fafale mang agarit, mani la be maiong lop ira me. Ba mani la maiaring lop ira me, laba man agat mang agarit. Gagas mang kan ga mamaning pagea nau ubi. Gagas mang kan ga mamaning pagea na luvuan. Gagas mang kan ga mamanim pageap leba puomeng irama lop. Leba rle gagas mang ga man fafale eag agat ming irama ubiap eba maionang lop mim gare mani tubiat. Ninimiap la walo morowa ga gagas, namo ba ubi buong. Ubi buong meba bumaning pageap, ubi buong meba bumaning ninimiap ula muru. Ubi buong iro gagas ang morowa lla iot bun leba temaieng ninimiap bung nau uro inamon laurup. Leba agat bung agarit, eba fafale bung, ba rala gan bumaning pageai la muri. Ba rala gan bumaning pagea i la muri na luvuan muana iro agat buong la mman fafaleeag it. Agat buong la man ilat irama pageap agarit, pageap la rale be maiangi. Ninimiap buong, pageap laba ogasormeng ninimiap buong meba kalait buy kualapit buong or kalait buving pageap maiam, paparak maiong o inamaniap la pasokmeng neipma, ure paparak la namo tale temaieng ira buo paparak bung kan onim lukuan na kimanam rare ubi buong ga bulio, ure paparak leba temameng lop buam taim la maio. Barale bumaning urio paparak ga ga la gan mamaranim lop buam, tala gan gagas meng, tala gan memaning ninimiap ula muru, eba man pesmeng neipma tale memaning gagas ula mumuru, man palalameng, muana ira mani iro paparak la rale mumuru, la man bualo un lop. Are man ties tung tiro la tunamar na luvuan, man gura ru ara agarit, ta le gat ubi rung. Muro ra na tara la tunama ra rabura ma lop tuam, ga parak tung ara na tilalap ma lop tuam, tur pepum ga tura upau na kilalap ma lop tuam ga ubi rung <hesitation> ma tunama tale gat. Ubi rung, ties la rualo miung meba miaring irio ties ga ubi ming me lop mim, ubi ming me kulap mim, meba mimanim pagap tubiat meba tala gan pulaming. Eba mionang un ninimiap ula muru la mimaning pageap meba ogosar ang ninimiap ming, ga nunamap ming na luvap mim ga kulapming ga lop mim, ga aga ita ming papa, eba mumuru ba. Leba man agat ming agarit, eba man fafale ming mani laba puang ira mi, karukan a pagea ba la ba betang agarit, gagas nung kan ga petang, betieng paparak, gagas nung kan ga maning kekep, gagas nung kan ga maning mirier pagap ganam. Leba rale gagas nung, eba man agat nung agarit, ma fafale na agarit tale memaning ninimiap ula muru. Eba rale, ba pula nang, gagas nung kan ga manim mirie pagap, eba nomaiomum maset na luvuan nung ga kuala nung ga lop num, man ties tung, urio ties la ila irami, mitang ga ogasar ming ubiap, paieng iro ninimiap ming. Eba man miptang ties agarit karuk kan a pagea ba la ba puang ira mi, karuk kan a pagea ba la ba betieng irio ninimiap ming gagas ming kan. Ga ubi ming, gagas ming kan ga maset miario ties ga minum una, urio ties laba mi gasarieng ba puomin maset, poieng maset ninimiap ming. Ba rale mionang na kiribas, ba rale mimanim <noise> ba gat i la muru <noise> orait ire mat are ties la man tulo mun, miaring urio ties ga mionang una, miaring urio agat ga mimung una, miaring urio agat ga ubi ming, me nunamap, me tubiat. Nunamap agarit ba karukan a pagea ba petang ira mi <noise> bikos mi sori, temaieng, temaieng me uro ties, ure ties lama ila miaring ure ties, miaring ure ninimiap, ninimiap ura muru, eba a gosar min maset ga lop num ga kualarung temaieng. <noise> Non gat pagea, iro taim, mimi magaulip laman guraming ara agarit, man miaram ara lop agarit na lip mat tara. Tale gan agat ming, me mapagea laba puang ira ma mirie lop. Laman muonamara la mi ga man loplop miang agarit parale me usin ming tubiat ire tara mani laba puang ira ma lop, maset agat ming, ga mionang maset na ninimiap ula u marot. Minang maset na ninimiap laba petieng miun, ga maset miaring ure agat ula muru na ninimiap ming. Laba man agatming agarit ga ralagan puong pagea ba ira mi, mionang kan maset ga agat minng agarit iro ninimiap ming leba betieng pagea ula muri, pagea i la muri na ninimiap ming. Laba fafala ang agat ming karukan a pagea ba laba betang ira mi, are ties la bume, bupto, gagas buong kan, ga bumaning pagea, laba rale gagas buong karukan a pagea ba, ba beteng ira buo agarit. Gagas buong kan, ga betieng bumaning pagea bumaning kekep bumaning mirie pageap la ba gagas buong, temaieng.